Ama tate ve to iu no si, tate va pa baiton sue. o kua to baiton rer ama tamaroer mea ma sinaroer, ma tate vapa va'us, kiu va'us tate va pa kiu, tate baiton sue, ba tii sue a pok asa, pok yah. mea bi sue asa noma baiton. Iu no si a tate <hesitation> viah, hi ta tate te va aboabuh hanon. Iu pet no si bir kiu- kiu goe a te kura, kiu rer, vakavar ama kiu a naban to sue ke raoer. Be goe a vih piunpiun, goe a vahaun. goe a tate apa gang, vih.